Noq ütskõrd mu telefoni tull' üts sääne äpp, koh <hesitation> sa sait <hesitation> umanigu säänest <hesitation> ütssarvikut disainiq. <hesitation> ja sääl oll' väega pall'o erinevit värve ja kleidikesi talle võimalik pandaq.